एक्रोपोलिस एथेंस म स्थित ग्रीस के सबले प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हावय। एला ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी के मध्य म बनाय गे रिहीस। ड्रोग्रत्ती गुफा अरगोस्तोली गांव के तीर स्थित एक रहस्यमय गुफा हावय। ए चूना पत्थर ले बने हे अउ एखर खोज तीन सौ बछर पहिली होय रिहीस। ब्लू गुफा जकिंथोस द्वीप म स्थित हे। ये गुफा मन म समुद्र ले पहुंचे जा सकत हे। अक्रोतिरी खंडहर संतोरिणी द्वीप म स्थित प्रागैतिहासिक स्थल हावय। ये कांस्य युग के मिनोअन संस्कृति के स्थल हावय।